Paska yàlla moo leen bindee loolu, ñoomu neen xam nga li ñuy wax kenn du ko. <noise> Ñoomu neen man nañ koo xam ndax noon la leen yàlla bindee. Waaw comme nit rekk.